Ntatä oye itä tzyätäpä por que ka'e'jpatä y oyetä itä, isä alegre, contento, sikpatä, tzampatä äjtyä ncuadrillaji'k, titya'mtä ntzampa y sik'ka'patä, asi es que sentitzäkpatä muy contento.